<hesitation> So wanaa tawee lannɗinal ñaandu maa e yardu maa fuu ana hiɓɓi kaa hono alkadara balɗe ko miiliiɗaa waɗde e laawol ngol. Ɗun woni ko fulɓe mbiyata njooɓaari. Dawol goɗɗungol ana hasindinii e njooɓaari. Kaa jooni non, hannde no aduna oo yirwiri nii, ko ɓuri heewde e dawi ɗii fu a tawan ñaanduuji ana e laawol ngol. Saa won kaalisi tanb a heɓan ko njiɗɗaa.